مؤخراً روحت جبل شمس والله كان الجو خيالي، صعدت للجبل مع أصحابي وكل ما طلعنا فوق المناظر كانت تخطف الأنفاس، الهواء كان عليل وحسيت كأني بعيد عن كل هموم الحياة، قعدنا نتغدا فوق الجبل ونتبادل القصص والأحاديث ونستمتع بجمال الطبيعة والجو المميز والله كان يوم ما ينتسى.